<hesitation> Fomba ataoko zany voalohany miarahaba antsika jiaby anaty avion to é zahana i pilôty, avakeo itanareo antsika io efa mandalo rivotra mafy be to haly ka aza taitaitra nareo amboary tsara fo de mivavaha de fatory tsara ceinture de mitazony mafy de aza misy mitsangatsangana aza mihetsiketsika mijanona tsara de fa io io tsy mantsy mandalo hely magnagn'io fa de alohalohako arô efa hafaka ediny zay oé de aza taitaitra tsiké zay oké.